Pues ca pecam jate cap este ca caŋ ca wintzamʉ wʉtpa tzuji cap de dia wat wʉta pues de dia wamin hizʉ muy poco todo cada de dia wʉtpapʉ cap ca mʉkyʉlla tʉgay ca mirin tʉgay este mʉa tʉgay pues pichʉmpa ca hora ca mʉa tejinam poti mʉa tiji nam chapatzm mʉa peru yʉpʉ tiempu wa ni hizam ap ca nama animal tʉgay porque pʉj wa wa mas bien winpʉcsucʉ ʉy yagwintugsucʉ ca gente tʉgais como cosa campiachʉcʉnʉmpa pero yamam wa min hizam te ca tʉshi tʉgay ap hʉy queqwʉtpa cap hʉy mechpa ca cʉspapʉ sea que amate tʉm sea mupe sea cualquier tʉm cap hʉy cʉsucpa pues ca pobretʉgais pues pe como cap ca'sa <hesitation> cap hʉy alimentu cap hʉy cʉspapʉ pues cap pi hʉy cʉspa pues tiene que capʉ tiempu a can tʉga cap pues hora shi que bestia cʉspa <hesitation> can cap bestia cʉspapʉ wacas nucpapʉ <hesitation> Yʉpʉ tiempu yamam capʉ wacastʉg wa min hizam cap ca aŋ tw wa min hizam ca mʉa u ca wacas hʉy cʉspapʉ bestia hʉy cʉspapʉ wa in hizam pero yeg como yajiajwʉ ca montaña tʉgay pues ya yʉp este une que jʉjcʉwʉnʉmʉ otro que que este ca gente de campiachʉcpa pues yagwintugsucʉ ca tzuji cap ca juyʉnʉtʉgay mʉk mʉkjʉp tʉgʉypa itʉ pues cap hʉy yacasucpa caji hʉy jʉcsucʉnajpa pero caji <hesitation> yamam wa min hizam otro ca mʉa tʉgay tambien ney poti mʉa cap tzuji pichʉmpa tzuji este nama wʉtpa y caji cap hʉy hʉy yacasucpa ca pobetʉgay gente cap hʉy mechpa como teg pobre gente pues cap hʉy hʉy como juyʉnʉ mechpa ʉ mʉa mechpa pues algu cap hʉy hʉy casaŋ ʉni mantenechʉcpa pues pero otra cosa de animal pues wat ney wa ni hizʉ porque pues ca naa tzuquin cap tzuji wʉtpa ca nama este mʉa cap tzuji wʉtpa unicamente ca Chʉnjʉn cap de dia wʉtpa wʉcu cap de dia wʉtpa y este perdis tʉgay todo cap ca animal tʉgay cap de dia wʉtpa pues pero ca zuji wʉtpapʉ animal tʉgay ye cap yamaam yec ca wintucam pues yeg yamam mʉa yamam potimʉa pues chapatz mʉa shi teji pero ca wintzamʉ solamente pues <hesitation> pues cap ʉn nʉmʉ que para que poti mʉa yeg wa min hizam muy poco asi que cap ca nama este bueno todo pich cap de tzuji capi ney mʉguipagʉypa mʉkjʉ cap hʉy <hesitation> mʉk hʉy cʉyumpa mas bien y cap pit este pues ney pitz dañeru tambien pues nete ney yagtʉcʉypa ni trabaju yagtʉcʉyjaypa pero de todas maneras pues hora si que todo cap capʉ tʉgyei aj yamam animal todo pʉn yagwintugsucʉ pues kʉque igualmente ya yeg yamam kʉque yamam shi mecaŋ tugaŋajʉpʉ ʉ ʉ para que cʉshijcu pues hora shi que cap meramente Para que poco kʉque cap hʉy yagui way nucam ye para negocio para venta pues cap pitz hʉy cap hʉy nama hoy nugwintugsucʉ hʉy yagwintucsucam yamam kʉque yamam animal yamam jullʉnʉ yamam mʉa y pues que caŋ que caŋ cap tejianam montaña pues pero cap tzapatz caŋ chiquin caŋ ca tigrillu pero caja ca montaña wat ye tʉme pues primeramente dios ya cap este hʉy hʉy isucam ca yajcujentetʉgay cap ca ispʉcpa pues todo cap ca hʉy tiʉ ca chiquin caŋ tiʉ ca nena caŋ pues todo ispʉgsucpaam asi que yamam yamam animal